عشان اصور صورة حلوة اول شئ اني الشخص هذا يجعد في مكان اضاءة مناسبة وكمان ارتب شكله وشعره ملابسه ولما امسك الكاميرا او الجوال احاول اني ما تهتز يدي وما اشتت الصورة تكون مرة بعيدة او مرة مجربة من الشخص. تكون يعني مناسبة الابعاد. والتجط الصورة.